Zakonisht e përdori ujin e thjeshtë <hesitation> ujin natyral, po nëse kom hongër shumë edhe po ndihna e fryne, athere e përdori edhe ujin e tharptë. Uji tharptë ka ni shije tjetër, normal, edhe m'ndihmon me përmirsimin e trejtjes kur ndihna ashtu e fryme